أفظل أكون عندي القدرة في التحكم في أحلامي لأنه هالشي يعطيني فرصة أعيش تجارب ومغامرات مختلفة، وأستكشف أفكاري ومشاعري، التحكم في أحلامي يعني أقدر أحقق أشياء وأتعلم دروس من خلال الأحلام، التحكم في أحلام الآخرين ممكن يكون له تأثيرات سلبية، بينما التحكم في أحلامي بيكون إيجابي.